Puulpäävä pääle mõtõldõh tulõ mul miilde naaq hummoguq, koh ma maka ja maka, ja eski ku ma heräne üles, ei tulõq ma sängüst pistü, lihtsält tuuperäst, et ma ei piäq.